I interutur d'la lüce a sun dë butun dë tipi diversi, cuandi lu zgnache a culega ën circuito, cuandi lu zgnache ën l'auta manera a dëstaca ël circuito, cuindi a büta ën culegament, a fa pasé l'energia eletrica opüra a la lasa pa pasé